Besakia masalah matua nai daebafok ia, so na iklim a. Ledo ma udan ma anin a. Besakia hatoli la sanga kolu te, udan na mai de hade lanupu. Ledo no uda boe o ta barisi fa. Ma mangenggeok kal langgelanggalik basa mok a.